Nakena chí hó yukú já ta- tanta chí kuandiyo yuku ká'a vajanté ndaruana chian yukú paxna chi, denruana até kin ná nakena nriá nú kamalo xhi <hesitation> kena nri algodon té takena yukú <hesitation> jan ne tanachí, tenachi, tanachi tuxhini.